Canada haste belai no kotor tei aboni bagwui o haste ni nokbar twuibar bo belai juda juda. Uttor canada ni arctic territory o belai no kwchango tei bisi rwgwui borof klai o. Central canada ni khali jagao jemon winnipeg tei edmonton hai jagao kwchangma jora belai no kwchango. Purbo canada jemon toronto tei montreal hai jagao belai kwchango tei tungma jora o khe kisa tungo. Dokhin somudri jagao jemon british columbia hai jagao jorao kutung tei watwui fai o. Tai sai mano je canada haste ni nokbar twuibar kubui no juda juda.